D'solit la matin i scutu ën giornale radio, ël telegiornale e pöi le trasmisiun d'aprufundiment ch'a i sun, cuai volte cumpru ël giurnal d'la giurnà, guardu le nutisie sël cellular